Agar men ko'lda yoki daryoda suzmoq- suzishga bormoqchi bo'lsam, o'zim bilan birinchi navbatda suzish kiyimi va kerak bo'ladigan asboblarni olgan bo'lardim. Ya'ni ko'zoynagi, quloqqa taqiladigani, bundan tashqari, <hesitation> dumaloq balon olgan bo'lardim chunki cho'kib ketishim mumkin bo'ladi agar to'lqin kuchli bo'lsa.